Goca ngge ngom gahi ena so wari eno toma fola madoya, toma fola ma teras toma kamar madoya toma fola ma hito, toma fola ma gai sema dulu la ngom na fola ge koroho.